La maiëtta d'cutun, për cuand n'ën sai mi al e, a fan la cultivasiun, a ie, cutun, pöi a lu travaiu, a le filu, a fan i vari cumpunent për fe për fe la maia, a bütu ën le machin-e tüti i fil e bo sai nen